Vichí ixaxi yichí, yichí yichí xa'a kaxhii ma'á nduu chichi ndichi de rana yuu kuai xhaxi kuachin xa'a nravii xa'á uhi on on ontovo chiva'a vachí kuain chivavi maixa'a axii vachí ma'a naxei nii xaxhi ma'a, aya manchichi va'a mai xaxhi mixhí hi kixhi ñaka naxhi hi xhinchi vanri ma'a lichí yuu kuá hi xai itavixhí hi, <hesitation> ho mejor dicho lo compuse tuña'a nachituvai nituu tai uta vitaví chí, injavixi ajan injavixi mayichió chai yixuu ñuño'o nuño'o iki vexhi ichi iño'o ini hi ajo ichi kando'ó yuu kuair vuxar ichí, vichí ko'o njaí undamixhi madixhi va'a xhí a'xuu a'xuu xhikuai xhorika nixchi xhanichí iñanichí kuño kuu kaxhiana akuu kachí chian yuxán chonrikai ta'a semana haxoi xaxhema'a ma'a yichixi ixaxhi uu mitamaxhi chitá ixaxhi xín ajan kocho ka'a, akuani xakuxhio makuii chixhi kue chonió kukaxhi kuá che'e anrinoi ya'á ñanrino'i chunrika hai maixhiñaxhi, xaxhi maxhitaxi xin mayichí inirí inirí maxichí kue kuachichi sopa chína kukaxhi ma'á xhitaxi xhin xhita vitá kuu kaxhi ma'í yuu kuanti vexhitaxi aján.